मु यत्ती चाराका पंजातीलाई छुट्याउछु भनिखेर त भन्न सक्तैन, तैपन झीक्कै झिक्कै चराका प्रजातीलाई चाहि छुट्याउन सक्तो छु । मुईले धेक्या अनुसार झिक्कै झीक्कै चराचाहि नेपालमा छन् । ती चरा फरक फरक हुदाछन जसै कौवा, हास भयो, बाज भन्या चल्लो हुदो छ कोइली भन्या हुदो छ सैट्यान्नो भन्या हुदो छ, ढक्कुर भन्या हुदो छ त्यसा झिक्कै झीक्कै चल्ला चाइ मुइले धेक्याकी छु । सब्बैको नाउ लेखेर त अइल साध्य छैन । ति च्ल्ला फरक फरक ठाँउका हुदा छन् । कोइ हिमालमा बस्ताछन ,कोइ तरामा बस्ता छन, कोइ समुन्द्रमा हुदाछन् । तिनको छुट्टै छुट्टै बिशेषाता हुदो छ । झीक्कै झिक्कै चरा हुदा छन्, अब यत्ती चरा हुदाछन रे मु यत्ती जातीका चरालाई यसरी छुट्याउछु भनिखेर नसक्या पन अचरा झिक्कै हुदा छन रे तिनु सब्बै फरक फरक हुदा छन् । तिनु फरक फरक हावा फरक फरक पानी फरक फरक वातावरणसंग घुलमिल भैखेर बस्न्या हुदा छन् । त्यै भैखेर चराका प्रजाती चाहि झिक्कै हुदा छन् भनिखेर भन्दो छु ।